इनको स्वाद, कड़वा और तीर्व मानो जावे है। इसलिए बहुत से लोग यह पसंद न करें। अगर इसे सही तरीके ते पकायो जावे। जैसे के रोस्ट या स्टीम करके तो यह बहुत स्वादिष्ट होंगे। या में विटामिन सी, फाइबर और एंटी ऑक्सीडेंट्स होवे। कछू लोग याये <नॉइज़> सेडडक्स माने। या इसकी मलाईदार और खट्टी स्वाद ते बचाते हैं। बटरमिल्क पाचन के लइया पाचन में मदद करें और शरीर के लइया फायदेमंद होवे। इसलिए दही मसाले और हल्दी के लिए साथ मिलाकर पीने से या और भी स्वादिष्ट हो जावे। कछू लोग याये केवल सलाद या सॉस तक सीमित रखे। टमाटर में लाइकोपिन होवे। जो एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है।